Soo génnee jën ban rab moo <hesitation> moo moo fëkk ci ndox. Rab yi dëkk ci ndox barinañ, te witaawut jën: beyne géej miŋ foofu, mbonaat miŋ foofu, karaap miŋ fa, sippa sippa muŋ fa. Yooy yépp ci biit jën lañ dëkk. Lifin si néeg jaan sax am na ci biit ndox. Li dëkk ci biit ndox moo ëpp sax li nekk air bii nii di dem waaw. Witaawut jën moom li fa nekk barina. <hesitation> Lépp sax nit munu ko lim waaw.